Greasinii sagale ishian birria ammo mafuta akhan tumeti mafuta Oliver oil mken suthu akhan achi birria sagale ishin nyathaa amoo unga ngaano irri nyathi tomato iyo okhokan lila nyati viazia eee aminen maraghee greenia okraaa pilipili greenia kitungua iyo dhaminen lila tumeti mousaka yedheni soblakinen hijrti